نفسي يبقا عدي بيت دورين كدا مش عالي قوي يعني ويبقا قدامه جنينة كدا أملاها زرع وشجر وحاجات وممكن يبقا فيها كدا زي حمام سباحة كدا صغير و <hesitation> ويبقا مليان زرع ويبقا البلكونات بتاعته حواليها الزرع والشجر.